Kua tembiporu ɨvɨtu yapoa, ventilador, jaeko yaiporu vaera oimeta ñanoï corriente, jayave oparavɨkɨta, jukuraïyave, omboyere oyapo vaera ɨvɨtu, öime guinoï mboki, tata, tataete pegua